يعني أكثر الأشهر حرا يعني في المكان اللي أعيش فيه هو شهر يوليو، فيعني ممكن توصل درجات الحرارة إلى درجات إلى مستويات عالية جدا، أما أكثر- أكثر الأشهر يعني برودة هو يناير، وأكثر يعني الأشهر جفافا هو ديسمبر، يعني بإختصار شديد كل شهر وله <hesitation> طباعه الخاصة، فهذا يؤثر بعد على نشاطاتنا اليومية.